यो पेंसिल कमण्यें काम करदी। यो पेंसिल लाखड़े रौंदी बण्यीं। चारी तिर लाखड़ा रौंदन अर तूंका बीच मां ग्रेफाइडे यो काली सी जन लाइन रौंदी। त स्या काली सी लाइन क्या करदी, ल्योखड़ों काम करदि पेंसिल मां। जब भी हम ल्योखदन छिन, स्वो कालु ग्रेफाइड धीरे धीरे खतम ह्वोंणू रौंद। त जनि स्वो खतम ह्वे जंद, तेका बाद हम क्य करदन, कटरो इस्तेमाल करदन। कटर से पेंसिल एक बार फिर से, शार्पनर जेते अंग्रेजी मां ब्वोलदन। ते तेसे <hesitation> पेंसिल फिर से सि लाखड़ा कटि जंदन अर फिर से ग्रेफाइड भेर निकल जंद। तब हम फिर से ल्योखण शुरु कर द्योंदन।